Solitamenti la me ricetta preferuta nun esiste. iu sugnu na bona furchetta e manciu tuttu chiddu chi mi mettinu ncapu la tavula. Ma S'avissi a scegliiri la me ricetta tipica di sicuru ci mettu lu cùscusu cu lu broru di pisci. Putiti capiri chi la cosa mpurtanti nta sta ricetta sunnu propriu li pisci.